Pölu esi bastansa ën gamba a cultivé d'urtage e dë fiur, ma pi che d'aut d'urtage e n'ai tanti ënt ël giardin da cultivé, cuindi devu sëmeneie, deve trapianteie, devu bagneie, devu gaveie l'erba, devu fe atensiun pa che le bestie a i mangiu